komið þið sæl í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla um mömmu klikk eftir Gunnar Helgason sem var frumsýnt á dögunum í Gaflaraleikhúsinu í Hafnarfirði í leikgerð og leikstjórn Bjarkar Jakobsdóttur og hingað er komin Brynhildur Björnsdóttir vertu velkomin takk fyrir mamma klikk byggir á samnefndri verðlauna og metsölubók hann hefur notið fádæma vinsælda fyrir bækur sínar síðustu ár og það er af góðri ástæðu mjög góðri mamma klikk er bara ein ég leyfi mér að segja besta bók þessa áratugar á Íslandi hún er skrifuð af einstakri næmni sagan er

sem er að verða þrettán ára og hennar upplifun af því að mamma hennar sé bara að missa vitið bræður hennar segja reyndar

að mamma þeirra hafi alltaf verið svona að fallast á það enda kannski auðveldara að að mamman sé að breytast en hún sjálf

náttúrulega um ákveðið leyndarmál sem kemur ekki upp fyrr en í lokin og í lok bókar er lesandinn beðinn um að halda því fyrir sig til að eyðileggja ekki lestrarupplifun fyrir öðrum þannig

að mig langar alla vega að halda því

í umfjöllun um verkið og

við skulum virða það en hvernig finnst þér ganga að koma þessu verki á svið sko það er alltaf held ég dálítið erfitt að fara að dæma

á uppáhaldsbókum eða bíómyndum

mín ég verð að viðurkenna það mjög mikil það voru miklar væntingar það voru miklar væntingar og mér fannst leikgerðin ekki alveg ná að fanga hjarta leiksýningin er skemmtileg og lífleg og fylgir

er ákveðinn vandi á hönum

það er erfitt að setja upp heila leiksýningu þar sem þú geymir það þangað til í lokin

ég sá varla fyrir mér að það væri hægt en en ég held að Gunnar Helgason kunni ekki það er ekki hægt einhver fasti

tungumálinu þannig að þau reyna þetta hann og Björk að koma sögunni til skila

ákveðnir fókuspunktar í sögunni sem virka svo sterkir af því að maður þekkir ekki mamma Stellu er að smíða já það er mjög gott dæmi það er kannski lögð of mikil áhersla á það í leikritinu miðað við efni já já eða alla vega þá er

ekki neglt niður sem sú áskorun sem það er svo er það samband Stellu við vinkonur sínar já ég var óskaplega spennt fyrir því sérstaklega

hvaða leikkonur höfðu verið valdar

og hefði langað til að sjá þær fá að kljást við að skapa þessar skemmtilegu persónur en mér fannst það ekki gerast í það er eitt atvik í verslunarmiðstöð þar sem vinkonur Stellu bregðast henni á á vissan hátt og svo er ekki nærri því nógu

gert í bókinni á einstaklega skemmtilegan hátt en ég bind vonir við að

það verði bara búinn til sjónvarpsþáttur um

fær allan tímann á tilfinninguna að þetta séu mjög skýrar persónur og það er miklu meiri baksaga þarna og mann einmitt langaði bara að sjá meira þegar maður fór út já alveg klárlega

lesa bókina nei ég fyrir mitt leyti hressilega á óvart mér fannst einmitt vera styrkur hennar hvað hún hafði heilmikið hjarta og sérstaklega til dæmis bráðfyndin

ég veltist um af hlátri þegar hún var sýnd hún svona fangar þessi hversdagslegu atvik sem fylgja þessum neyðarlega aldri sem unglingsárin geta verið mér fannst það alveg það er mjög margt alveg frábært í þessari sýningu en kannski

af því að bókin er svo mögnuð þá hefði maður viljað fá meira af því sem er þar inn í sýninguna

söng og tónlistaratriði og svona

mér fannst

vera í leikurunum mér fannst bara Alli leikararnir standa sig sköpuð í þetta hlutverk mömmu klikk af því að hún er sú af okkar

söngkonum sem hefur mesta og fjölbreyttasta leikreynslu og það er sennilega engin leikkona sem hefur sama vald á því að syngja Carmen eins og hún en mamma klikk er er óperusöngkona í verkinu mér finnst hún nálgast mömmu klikk á mjög skemmtilegan pínu óútreiknanlegan hátt við eldhúsborðið virkilega fyndnar senur þar já virkilega fyndnar

gríma Valsdóttir stendur sig frábærlega sem Stella líka hún er bæði mjög einlæg

og tekst að fara alla leið inn í hlutverk sem ég hef tekið eftir hjá henni áður og hún er með mjög skýra

skýra framsögn fallega söngrödd hljóðið var reyndar á sýningunni sem ég var á ekki alveg þegar ég fór vegna þess að hljóðið var

hljóðið truflaði mig en ég get ekki ímyndað mér að það verði raunin á öllum sýningum hugsa að þetta sé bara eitthvað sem gerðist á einni sýningu

vonsviknir en aðrir svo ég tali fyrir mig þeir fara kannski bara

ég vona það eins og ég segi ég held að

segi ekkert endilega eitthvað um sýninguna hvað ég fór með miklar væntingar það segir

um bókina já en þetta er eitt af fáum verkum sem maður hefur séð þar sem er verið að fjalla um líf barna og unglinga eins og það er í dag já mér finnst verið að standa sig mjög vel í því með bæði verkið unglingurinn og Stefán rís og er orðið svolítið þetta leikhús

sem þú ferð til að sjá raunveruleika unglinga og ungs fólks í dag og það er ekki vondur ekki vondur stimpill að hafa

fyrir komuna Brynhildur það má lesa meira

sem Brynhildur hefur um

segja á menningarvefnum ruvmenning

gott í kvöld verið þið sæl